कै बाहरी देश मा सुरक्षित यात्रा करन का वास्ता सबसे पैलू नियम च कि बिना तैयारी का यात्रा पर ना निकले जौ। यात्रा शुरू करन से पैली अपणा गांठव्य स्थल की पूरी जानकारी हासिल करै जौ। स्थानीय रीति रिवाजों और शिष्टाचार से अवगत ह्वे जौ। वै क्षेत्र से कभी ना गुजरे जौ जख आप सुरक्षित महसूस नी करदिन। यात्रा पर जाण से पैली हम थें यू पता करियूँ चैन्दू कि वै देश मा हमारा मुताबिक या हमारु पसंदीदा भोजन हम थें प्राप्त ह्वे जालु या नहीं।